नार्वे में मिड्नाइट सन के घटना होगाईचे जे कई हफ्ता। तक सुरज नहीं डूबाईचे नार्वे में फियोडा के खोज होगाईचे। पहाडन में लंबा पैदल यात्रा होगाईचे वेल वा पफिन देखे। के लिए घूमे अच्छा लागाईचे बर्गन अस्ट्रोलो लोफो टेन। दीप जैसन गरम जगह भी बहुत खुबसूरत लागाईचे। और तटीये इलाका में बारेस और हवा काफे होगाईचे।